हम्मर खाना बहुत मेलके हे । हमरे बहुत मेलके खाना खैति यदि कुइ मोहके कहि कि तैं कौन कौन खाना सालभरमे यदि छोडेक परि तौ कौन खाना छुडबे? यदि कुइ छोडेक कहि तौ मैं <noise> सालभरके तेहना सबरेमे आँडा आउ चाह छोड दहमुँ । दिनके मै थेचा भात छोडदहमुँ आउर साँहिजुनके समयमे सिकार मछार छोड दहमुँ । काहिककि यि हम्मर शरिरके तहना जेदा फाइदाजनक नाइ हे । हम्मर शरिरके तहना यि कुछ नोक्सानदायिक हे ।